Yaputuu <noise> ñaiyave <noise> ñayemongeta <noise> mbaeko yayapota kiapeko <noise> yajata <noise> kerupirupira yajata ñamae <noise> vae yaikuata mbae <noise> mbaepa <noise> kiapepa yapitata <noise> yake <noise> mbovi ara pa ñaita jokoropi <noise> kua kua misiko <noise> ikaviyae yayemongeta <noise> keti yajata ñai yave <noise> jare <hesitation> yajata yapou ñaiyave mbaeti mbae yayapo ñai yave <noise> mbaeti mbae yayapo ñai yave jaeko jokua <noise> mbutu ara no